പാസ് ഖുശി ഖിശ്ക ഥകല। ഖരി ഛിക്രിന രജി ഛക ഖര് പ്രമന് പുരമ് ഖന് കരി നിര്। ഖന് ഖന് ദിശ പഥ ശര പസ്സ് ഖന്। പാസ് ഖുശി ഛിക്രിന ഖര് ഛന്ന ദിന ഛക ദിശ മനി। ഛിന ഛക ഖന് ദിശ പ്രിശ ഖനമ് ഥേമ് നര നമക പസ്സ് ഖന്